पनीर के कुछ प्रमुख प्रकार के नाम निम्नलिखित होत हैं। टोफू, चेन, खोया, कसूरी पनीर, दही पनीर, मलाई पनीर, हल्का पनीर, मटर पनीर, पनीर टिक्का, हुमस पनीर। यह पनीर कुछ इस प्रकार हैं। जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग किए जात हैं।